Preferisu duvré mia machin-a perché parei deu pa vardé gli urari di dël tren u dël pullman e põlu viagé can cant völu e sensa dëghé spëté ch'al ariva ël pullman o ël tren